எழுதுதல் அல்லது வரைதல் ஆகியவற்றை உருவாக்க காகிதத்தில் மை மாற்றுவதன் மூலம் பேனா செயல்படுகிறது. இங்கே ஒரு எளிய விளக்கம். மை நீர்த்தேக்கம் பேனாவின் உள்ளே, மை நிரப்பப்பட்ட ஒரு குழாய் அல்லது கெட்டி உள்ளது. டிப் மெக்கானிசம். ஒரு பால்பாயிண்ட் பேனாவில், நீங்கள் எழுதும் போது நுனியில் ஒரு சிறிய பந்து சுழலும், நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து மை எடுத்து காகிதத்தில் பயன்படுத்துகிறது. ஒரு நீரூற்று பேனாவில், மை நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து ஒரு மெல்லிய கால்வாய் வழியாக ஈர்ப்பு மற்றும் தந்துகி நடவடிக்கை மூலம் நிப் எழுத்து முனை வரை பாய்கிறது. ஒரு ஜெல் அல்லது ரோலர்பால் பேனாவில், மை நீர் அல்லது ஜெல் அடிப்படையிலானது, மேலும் அது காகிதத்தில் சீராக பாய்கிறது.